باش نصور واحد الشخص مزيان نشوف اولا الخلفية اللي وراه واش الخلفية زوينة باش تكون التصويرة احسن و من بعد تنكول للشخص انه يتكاد مزيان و انا تنفيكسي الكاميرة على بعد اللي يخليني نشد الشخص كامل ومن بعد تنورك على زر ديال التصوير بلا مانحرك ايديا باش تجي التصويرة هي هاديك ما تكونش مضببة